Kakye kunom ki kunom di shiming na diding, in dorok ni tu hom ni in kpa awon, in ra won, in fɛ adakunom ntere, ngɔn di shiming ayɛt banet kutset ni kukyɛng, imi ƴɔng i mi ti shiming, in di kunom atut ni in tere kunom kakye kunom azatse. Ma nɔng, ni imi wuruk sak narɔ awon ni tu duwa na diding, in tsi mosong yit ice na ba anet, mok ikyɛng fɛ iwu dakunom ki won yit e yɔng, a fɛ i se gyat, anet ikuus na mosong ice na ba fi kuus. Imi ƴɔng in wuru na diding in tseng narɔ won, na mon yit awon. Ama won ki in bɛ yin, in bɛ ari hom, na bin di ikyɛng fi inon in da ya, na na di te wɛng sak a bɛ arɔ fa. Ama nɔng, in da rɛng kari, na sok ishɛk na rɛng kari hom, ni kutu hom ngma cɛy. Na fin gang nawɛng hom tsin di fes ni rong, na fin gang ni in kaba inon in ne. Ka ba kaba ne, na ka ba so. Ba da fɛ ba yas, na so na ba yas, na ba tseng sak narɔ ifa bá. Ka ba tse ni imi kpa ra ashiri a nan in ni imi tseng sak narɔ ifa hom. Ki in ra kutomong yin, na ra kutomong itees inon in, ki in tees inon in, izen nye fin in da tse, kpaf izen idorok, ni imi dorok, kin in dorok ni imi di berem sak ari hom. Mok karɔ fin di ra kutomong se zɛɛt na karɔ fin in di kos, na fin dorok ni di berem azɔng, in tsin ra kufi kɔ bá. Na fin no ni kɔ hom, <noise> kɛ yet izen ikap kɛ yet izen gboot kɛ izen i bushung nayak e, kɛ izen iturung agam nayɛt nayak ngma cɛy, ni in tsin ra kuyɔng e gyet. Ki izen nye, kahywɛ tsin nye bà ni imi tin yit iren sak ari, na fin tse ri ni imi tsin ra kaban tomong hom gyet ni imi bung sak arɔ ifa hom. In ra ka ba bisnɛs hom gyet na hywɛ, in sosok nate iwɔp azɔng ke aƴɔng fɛ a shim a tung itsɔm, ni imi ku tung e, ke ayɔng fɛ a shim a tom akak ayi ni tsɔm, na- nkyɔrɔk abasara, fɛ ba kyem ba yirik itsɔm na ba turung ni imi ku tung e. Azɔng na sonong o, ni shɛrɛp izen e, ki imi sonong, kahywɛ tsin nye, izen katuk, kpaf izen ɔng fɛ i se gyet ni imi tseng ari, ni imi tin bung ari, in tsin sɛ nnon in. Ki imi sɛ nnon in, in tse ba ba mi menda awo, in tseng gyem. Na bin ka ba sɛ ni cɛɛt yit, kɛ akwi iyin kak fɛ ba tsin shim e ba ba mi tsɛ di sɛ mi kunom ituk e yɔng fi in wusu in ba awo, ni in cɛɛt yit ngma. Kɛ a yet akwi ijɛk fɛ ba ka ba nɔɔk, daga narɔ ifa bá fɛ ba da ra, ni imi ka ba ra ne. Ki in <hesitation> ka ba ra ne, Kɛ in ka ba tes mo ayi in da fɛ ba da ra, ke ba ra cɛy ba gang, ni in tin ra yit awon atuk. Ki in ra yit awon ada, in ra yit, in ra yit, in ra yit, na kana bung namining wu, na tse na men, na foon, ni in tot yit kunom kukak bá.